Onor m-bi anne a-yim-ma onor a-bi na e-kan-na e bi-ra-atem. Onor am-bi na e-kan-na. Ekpin-na-a kpin na atem. Onor en-bi we oyim, o-kare ntem, onor am-bi na ntem a-ki yem a-kari-wa. Oyim obhi, obhi o-yeriwa, oyim onor, onor-o-yeri-wa. De-e onor Obasi o-yeri wut chen-chen. De-e ma-a-yema obhi, a-ji na-obhi a-boh, e-ma, a-ye ma onor, de-e onor Obasi o-joi-na-a-boh. E-ket ejen n-ji nor ka-m-ba Obasi, de-e Obasi a-tun-nud, n-jen-na Ka-m-ba-m-bi, a-yen-na obhi. O-jen-na ka-m-ba satan jen na satan okan-a ajom-o, o-jen-na ka-ajom-o, kan-ma, jen-kama, we na-o-ye ka-na-nji we o-kan-ne-a-no. Oyem-a-onor, yem-onor oyem-a-obhi-yem-obhi ka n-fam-fa-na-n-ya-n-ya.